﻿to yanzu dai ance dai mu njawakaka gina gam mu haɗe-lo mu ɗinki mu haɗe. Kezi mu njawakaka jane mu da'ete "yayi insa eyi lewai Lewai ya wankaya kume a asku mundayi mu bauti to waɗi make ma gina mu ilaka a asku, ka bautenekaye jan sai kan ndayi ka wayi waɗi to oci ma dai gidaƃi ditama lawukaye ka waka mandi ka gina ka waka mandi kaule a asku har ka bautenekaye kan ndetu ka eyi manawatikau ka kwayinyi, to kezi ma dai gidaƃi oci ma kuti to kwam ma dai in ka jana ma menda ye nala watikasi in kuma ka jana ma mizi ye ina yawako itinki kwanye ilaka gidi amin baɗ kice ka dawaihiniye dolene ka ilese a asku ka bautenekay kan ndetu kuma ka wai abinci waɗa mandi ka jana ka ye ka kase a kwartikau kinai yi ka nanka manawaye sai ka eyi inka nanka ɗakwarta lewi ta mizi sai ka eni ɗakwarau ka kwayinƃi <hesitation> ka ehiniye to ini ma na kale tamui sabo ka ma mandi ai ayan ika na babu ne to mu eka markada giɗ ka kuti memman ndage bare tikaye ka bare a lewaitikau. ﻿to Lewaitika ma mende shinɗan kaye dole nai na bauta kwam ko kwakai dole esu karaima ɗakwaro a bensu to dumma marka dai giɗ a kuti. Anka kezi kuma lawakaye gamye doleine ka cawa ka gina ka haɗa dakuma ne ka kaska a kwartikaye giɗ dolaine ka <hesitation> lawanka ganye ka wuna ma haɗa a akai ka cawe ka gayi ka haɗe a ndala kwarau dusuma tu haɗe domancintau wai alfanoyi to oci dau wadi na njawa cawa gayi eyi gidi sadaka kicai a tafu ma kwaro laukema na haɗa to ditauma ami giɗ alfanone bale kuwa kwam to kanafa men mandishinɗeka kenam toh.